Pos comu t'izia hizi escala caminu de Bali. Namás qu'estuvi al aropuertu peru assín i tó me recuerdu que prevían i qu'estava mu castigau el hondeal las colillas i escupil en el suelu. Vó a vel si sigui huendu assina. Ara m'están entrandu ganas d'enteral-mi de más cosas de Singapur. A güenu, tamién conoçu la su arolinia, la Singapore Airlines, qu'es delas linias mejoris del mundu.